اول شي اقول له يجرب ينضم لنوادي الكتابة او مجموعات القراءة لانها الشي يفتح له ابواب جديدة لتطوير مهاراته. بعدين انصحه انه يخفز وقت الجير للقراءة. خاصة الكتب عن الكتابة واسلوبها. كمان اذا جرب يكتب عن مواضيع يحبها يقول اكثر وفي النهاية اوصيه انه انه يجرب الاساليب المختلفة في الكتابة مثل القصة القصيرة او المقالة